آسمان څکالی یا خفاش د شپې په تیاره کې د ایکو لوکېشن په وسیله لاره معلوموي: هغه ږغونه خپروي، چې کله له کوم شی سره ولګیږي، بېرته ورته راګرځي؛ له دې ږغونه نه د فاصله، لوري او شکل معلومات ترلاسه کوي.